Pueshit ranshi niej sajaw taj guatek wajchiek pues bajiknia puej kuej chiej sitio niek korruel ajpier monshuey a veces ajier bajchiek ajier nata matieck biecaber najñe atan pues washtec shej meawan napanke cambo tiel patio ajleck tuesh ajlek tuasencambier tamaj tieck aj cada ñat ajleck tokey wesh patiem bitiew pajuet kej bitiew ajchek najñe pasajuw paj vaca kuej ñima mil ñimalito puej.